Ela kúxen re juⱥⱥ’ rá jö köö xíñǿ’ kieeráa’ e nⱥⱥ náa’ re tⱥⱥ’ ráa’ köö ï ere jmⱥⱥ rá’ e jia’ kúli ‘l ǿǿ’ re jóráa’ köö ‘myy’ la kú’ lɇ jé re töö tǿ ï jö ijötu xa mý jóo kiee’ ba edse lí juó’ dse tóo’ ïjö kiä’ ere nⱥⱥ ere dxáará’ köö ‘mo e kuⱥⱥ lajóo’ retýnáa’ jé re tⱥⱥ’ ráa’ ï e nɇ lɇ e jmⱥⱥ rá’ jn jnⱥ’ emareti e nⱥⱥ náa’ ere tⱥⱥ rá’ ï köö xiñǿ’ kieeráa’.